Raha anamboatra pizza zah ato an-trano ah de alaiko ny lafarinina de ampiako masirasira kely ah de ampiana sira ah de ampiana dipoavatra ah de ampiana rano ah de kosikosehina, de rehefa mahazo paty mitambatambatra ah <hesitation> matevitevina iny de fisapisahako ilay izy avy eo de tetehiko ny tongolo maintso ah ny voatabia de <hesitation> rapina ny frômazy de apetraka eo ambon'ilay paty iny de avy eo afanaina ny lapoaly de afanaina de endasina.